Negara ndia kaya no budaya politik yang ala kembali lo jaman makhuluk a nai kekaiseran persia losa revolusi Iran ndia negara ndia ana alami perubahan yang matua yang dipraktekkan nai Iran memiliki pengaruh matua sejarah no negara.